Ɓurani kam ko wonde dogoowo ganndaaɗo e diine jimoowo ganndaaɗo. Ngati mi waa- mi wonaa mbaawɗo yimde, mi wonaa jiɗɗo wonde jimoowo. Kono noon dogoowo, ina moƴƴi e cellal kadi mbeɗa yiɗi ɗum no feewi.